Sosalamate peliwade ya'uhuh uloe duwe ukalean wade pasti ania ya'o uduwe ma'tune wa'aek duwe malieka na edeo ya' upain nuatetu patai unae omo mancia saliholo a mehane u u tundu bleaka sai, lua, telu, hale, lima, tinaene, hitu, walu, siwa, putu sa, putusa silesei, putusa sai silua, putusa si telu, putusa si hale, putusa si lima, putusa tinaene, putusa hitu, putusa si walu, putusa siwa, putusa putu telu, putu telu lua sa sailei, putu telu lua sailei, putu telu putu lua, saitulu, putu hale lua sai telu, putu lima saitelu, putu tinaene saitelu, putu hitu saitelu, putu walu saitelu, putu siwa saitelu, putu satu ka Putu telu, putu telu sai lesei, putu telu si lua, putu telu telu sayale, putu telu salima, putu telu saitinane, putu telu sai hitu, putu telu waiwalu, putu telu waisiwa, putu sa putu telu wais putu sa, putu lima. putut putu hale putu hale saik leiseik putu hale sai lua, putu hale sae telu, putu hale sae hale, putu sale sae lima, putu sale pai tinaene, putu hale pae situ, putu hale hae siwa, putu hale hae lima, putu sa